Reé rate buny <hesitation> bebee ni runraba, nuraba ni rgyiety futbool, nú raní run basquetbool, nú ni rzhuny, nú raní run ztíé actividad, za lanzamiento de bala, lanzamiento, saltos <hesitation> mejïéj pz daën ranën runyiazruba <hesitation> competir lorá lo que es atletismo, naré ranën pues nu ra buny laxën run gan recoord, nú buny laxën este zeéh ztíé nez al ni rzhunyraba.